الوظيفة اللي بحبها انه انا شغالة في ادارة المشروعات قسم ادارة المشروعات قسم مليان تحدي ومليان كل يوم اه حياة جديدة وتحدي جديد ومعلومات جديدة ومعرفة جديدة وحاجات كل يوم بتعرض لها لاول مرة في حياتي.